अलमारी बनाने के लिए स्लाइडिंग दरवाजे चुनें। जगह बचाने के लिए हिंग वाली दरवाजे वाली अलमारी की वजह स्लाइडिंग अलमारी चुनें। वर्टीकल स्पेस के उपयोग करें वर्टीकल स्पेस को अधिकतम करने के लिए अपन अलमारी के ऊपर लेफ्ट स्टोरेज जोड़ें मल्टीफंक्शनल वॉर्डरोब बनाएं।